Ayiwa gikke, neɗɗo miiloto gikkeeji heɗi fawi e yimɓe, won tabintinaɗe du, won taƴaaɗe du. Jikke, nden non, ɗun herataa ley aduna. Jooni non ɓii aadama, moƴƴinde gikke ɓuri. Homo fuu ana yiɗi moƴƴinaneede jikke.